सबसे स्वादिष्ट वन जू हम आग लकड़ी भी जलौंदा चूलु बनौंदा वेमा खाण्डों बनौण त वेमा क्या वन धीरे - धीरे खाण्डों बणदू त वे खांडे सबसे सब चीज़ वेमा गे रंद और जू हम गैस म पकौंद वेमा क़िले की गैसे की बास औली और सब कुछ वे खाण्डों म मिक्स वे जौलु और जू हम हीटर मा बनौन वेमा त कुछ भी नी वोनू उ जलन - ने - जलन च वे सब चीज़ जल जान्द